سټیتوسکوپ د زړه ږغ او د تنفس ږغ اورېدو لپاره کارول کیږي. ډاکټران دا وسیله د ناروغ د صحت معاینه کولو لپاره استفاده کوی د سټیتوسکوپ مرسته سره، ډاکټران د زړه د ضربان او د سږو حالت معلوموی دا وسیله په کلینیکونو او شفاخانو کې ډېره مهمه ده. داکتران سټیتوسکوپ په خپل غاړه کی اچوی او مریضان ورباندی معاینه کوی